I want people to respect me instead of them loving me because loving and respecting la two different thing. you may love me but you na respect me so maybe anywhere as anytime you will molest me or look down on me or disgrace me but when you respect me you will keep my respect and then you will protect me you will make me look strong and then I will be brave when I see around to take step when I taking when I taking la step.